Kararan inetkei kutuswek che chang che terter, singiwendote igose kutit ne ngalali chito, amu imuch iwe komasta neu turkana, inyoru gogoisiek che mengen kutit age ingen kutinywan nepo turkana, ko kararan ingei akinye akiguitosi ngo ngalal igase akiguitosi ile mwae ne, ko ngi ngalalchi aginye kokase kit ne kemwa ogashindosi akipoipochi iwe lugait age kora ko much iwe ko kakisirin kazi keyakten komasta neu samburu ko tara ingen lugait natak, amonyoru pik chetakomengech agot chemapa sugul kongalali lugait nywa nepo samburu ko tara ingen akinye ingalal akiguitosi lugait notok sope kipagenge agogashine. Lugait neu kingeresa ko kararan ingen kingeresa. kingeresa, ko kararan ingen amu much iwe emet nebo sang inyoru kiplelachek ko tara ielewani kuyit nepo kingeresa amu icheget mising ko poishe kutit ap kingeresa amu ko mengen kutit age ko kararan ingan, kararan ingen kora amu ngap komang kasisiek komache ingalal kutit ap kingeresa. komache isire kutit ap kingeresa sikopit inyoru kasit natak akisap sapet ne kararan. kararan ingen kutuswek chechang, toretin eng tuguk che chang kapsa.